Be ubligheie pöle nen però a ventarìa feie capì che l'atività fizica al e impurtanta për tanti mutìu perché veduma anche ënt ël mund ch'a ie tanti gagnu ch'a sun sovrappezo, a sun obezi e lon li a va nen bin, alura ventarìa cerché dë cunvince a fe ën po pi dë sport